عشان تكوي تي شيرت لازم يكون عندك ميكوة وعندك طرابيزة ميكوة، وممكن تكوي على حتة سجادي او أي جسم مسطح يكون مستوي. وتشغل المكوى وتحطها ف الكهرباه وتفرد التي شيرت وطبعا ترش عليهم شوية مية عشان يبقى مندي. وتروح ممش الميكوة عليه لحد ما تحس انه اتفردد وتمشي ع الحتت اللي فيها ايه؟ كوسرات والحتة اللي فيه كوسرات تحط عليها الميكوة فاول ما تتلدع بالنار ابتاعة الميكوة هتلاقيها اتفردت معاك وكديه انت كويت التي شيرت.